Misaotra anao. Tsy haiko izay hataoko raha tsisy anao. Mba nihevitra ho maro namana aho, nantenaiko hanampy ahy amin'ny sarotra. Fa tsy izany no zavamisy. Tao anatin'ny sarotra indrindra aho no <hesitation> nihatahan'izy ireny! Tao anatin'ny mangidy aho no <hesitation> tsy nisy mpijery! Ary izay nahita, dia nivily làlana avokoa. Fony tao anatin'ny hery sy ny tanjako aho dia nitangoronan'izy rehetra. Fa nony osa kosa, indrisy, toa tsy fantany akory. Tsy mba toy izany anefa ianao. Tsy nampaninona anao ny fahareseko. Tsy vesatra ho anao ny fahavoazako. Fa tonga ianao nijery ahy, nitondra izay avy aminao ho fananganana ahy indray. Dia niarina aho, noho ianao. Misaotra nisy. Misaotra amin'ny fitiavana natolotrao.